जानवर जन चीन चींटी चीन, चूहा मुस्सा चीन, बिल्ली चीन और कुत्ता शेर चीन हाथी चीन और कुकुर और चिडिया चीन इत्ती बहुत सारा ब्वोली मीन |